pace maker n sunii ak ishin huji midaas. ininii woni tok electrical impacts yedeni, woni sunii woniit ergai, woniit erge dumii akum dursaa ak feden sun, akas doot ta dursaan dumii woni sun it ergite akishinii akum dursaa doot irinmurini au ihanketini akas doot